Raha izay no mitranga an dia miezaka manatona ny olona akaiky ahy aho, dia <hesitation> atoroko an’izareo ny zavatra ananako, ny <hesitation> ohatra hoe ny moto-ko na ny akanjoko dia asehoko hoe izaho- izaho ihany ity. Zareo moa mety tonga saina ihany hoe <hesitation> izaho ihany ilay nivadika alika satria gaga ry zareo hoe nanjavona taiza ilay, izaho tamin’izaho mbola olombelona.